Gne fombafomba tena mahomby ame fampesa gne aspiratera ame hefi-trano da asese asese e fampesa anazy, ze sahabo gny efitrano, raha misy ambanine seza agny de engainy io, da ampesa anazy, sikiry aby gne vovovoka agnatignatiny gne sy hita maso agny.